<noise> Na ny fomba fipasoha pataloha ndraiky laha ohatsy izy pataloha jeans i, tsy de misy fa avy de juste hoe alanao fotsiny le miforiporitsy aminazy iny de he de zay, avalonao. Fa gny pataloha velondrira regny zao, <hesitation> efa misimisy tracen’le pasoky iny mihitsiny zany aminy ao, fa misy rirarirany regny de iny fotsiny arahanao aminazy de afaky asiàsiànao rano izy mba hampalaky <hesitation> hipasoky anazy tsara.